Kam besë se mënd ish possibili, però jan troppu shumë variabili përçë pran nja kultur ka le regole të saja, quindi një shurbes çë për mua ë gjushtu makari na u e bunj çë di, in Indonesia, atje ë uno scandalo na këtë shurbes ngë mënd e dim.